Kua cosinape yaique vaera jare oipotatako yaipota, se como guarani isoceño, mbati aike cosinape, por que jaea jokua orecostumbre jare orecultura, erei <hesitation> aco cinayave ipuereko acocina aikuague rupi, mbatï aekata ïru ye <hesitation> añetëtëko ikaviko jokua, erei yandembo gusta yave, jare ñanekïreï yave jaike jare jukuraï yayapï yayapo yande yePipe yande yayuegue.